Ja na chuxran yu nthia ndaxi'ie nthia xi' thixi 'iena ya na bant'e ko nixi nchi xintha na nexi nchia thaxre nda xi'iena ya na tunda xra xrui sakjexin nixin nchi sintha xi'iena ya na thitha thexin ng'e sineni ya thi t'ana xingama nano a na nu a na yuu nthia ntaxi 'iesi ngu nthia na tharexi thi nth'ue ku chenguna tharexi ntha.